کاناډايي پخلی د دې هېواد له ګڼو فرهنګونو او تاریخ څخه اغېزمن ده. د کاناډا بوي خلک چې فرست نېشن ورته ویل کېږي، ډ پخلي ډېرې دوديزې طریقې لري چي فرانسوي او انګلیسي تاثیر پرې ډېر دی. د کاناډا فرانسوي او انګلیسي اوسېدونکو هم پخلي ته ځانګړي ذوق ور اضافه کړی. د بېلګې په توګه، سره سوي کچالو چې پر سر یې پنیر او ګرم شوروا اچول کېږي ډېر مشهور خواړه دی.